anin abba bare tanatii bare tannen annin dursa gaf an ijarred yaani niyyan tinti innaman woinin bare tan dufe sagalenyaat akiftu wogammaduu katika mmia sagalea dubattan kalessa tan nam customer tokkit an wame <hesitation> nam sun durran arma nyaata aminnen juran duraniti wonnin anan yed sagalen tesen tasti ishia lilla badilikite <hesitation> utamu yoyote hinkabdu <hesitation> dub ralle fudeda olfudaa won isen yakkiten tun midasa dub isent himaa arratan anin inaman sun kullin pesa gugurda base baretan dufe nyaata aminnen